Mi ya loo wa vɛ a vɛ dɛɛ sinima mɛɛɛh, mɛh n'tena, un nu cinaa beza. n'bɛ yi vɛ, mi fe afere awa ma dɛ wozobenu, wa dɛ wozobenu.